في وقت فراغي أحب ألعب على الكمبيوتر، أستمتع بالألعاب وأتحدى نفسي فيها. كمان أحب أقعد مع الأهل أو أطلع أمشي في الأماكن الهادية. أستغل وقت فراغي في ترتيب أفكاري أو أتعلم شي جديد يُشغل بالي